In, uu, uni, kun, u’um, iñu, uja, una, in, uxi, uxi in, uxi uu, uxi oni, uxi kun, xa’aun, xa’aun in, xa’aun uu, xa’aun oni, xa’aun kun, oko, oko in, oko uu, oko oni, oko kun, oko u’um, oko iñu, oko uja, oko una. Uu xiko kun, uu xiko u’um, uu xiko iñu, uu xiko uja, uu xiko una, uu xiko in, uu xiko uxi, uu xiko uxi in, uu xiko uxi uu, uu xiko uxi uni, uu xiko uxi kun, uu xiko xa’aun, uu xiko xa’aun in, uu xiko xa’aun uu, uu xiko xa’aun uni, uu xiko xa’aun kun, uu xiko oko, uu xiko oko in, uu xiko oko uu, uu xiko oko uni, uu xiko oko kun, uu xiko oko u’um, uu xiko oko iñu, uu xiko oko uja, uu xiko oko una, uu xiko oko in, uu xiko oko uxi. Odiko uxi, onidiko oni, onidiko uxi kóo, onidiko xaón, onidiko xaon iin, onidiko.